Ley question here a in two way ley only way you will tell me say you will control your own destiny except you know tomorrow but for me I tell you say i’m a christian I know la only god know tomorrow so a hard for one person to control la destiny but if you follow your se- if you follow your your your your heart and you fol- do ley right thing ley good thing neh a can help you, you can control it with ley way you see life ley way you want to be la how a will go for you.